Ny fomba voalohany fanendasana atody an, <hesitation> dia <hesitation> ny tsotra indrindra moa izany dia vakiana ny atody anaty bol dia asiana sira, dia kapohana amin'ny fitaovana na amin'ny forisety na amin'ilay fikapohana paty ireny. Dia kapohana elaela eo izy izany dia rehefa mandroatra tsara ilay izy an, dia afaka endasinao amin'izay anaty lapoaly mahamay misy menaka.